الصراحة ما أؤمن بالأشباح، وما أدري إذا في ناس تؤمن فيها، إنما أؤمن بالجن، لإنه الجن مذكور في القرآن ولإنه معروف إنه في إنس وفي جن، أما الأشباح فما أدري ما أظن في أشباح، والناس ما تعتقد في وجوها في وجود الأشباح، بس <hesitation> خرافات.